Karazagne fiangaliagny fantako da ao amzany anatin'zany gne hosodoko, da ao koa gne sarosikotry reny zany, da ao koa gne moziky de tanta- e tononkalo.